Habõnaajamisõ riistaq, habõnaajamisõ siletiq ja massinaq ummaq tuujaos, et habõnit ajjaq, et habõnaq maaha ajjaq s-, et hindäl nägo lõug ja põsõq silles ajjaq.